སམ་ཐ་ས་མི་སྐོར་ལེགས་ཤུ་གུ་ན་ང་ཅ་ཇམ་ལིང་དེ་ན་ཡང་ན་རང་རང་སོ་སི་རྒྱལ་ཁ་ཧེབ་བེ་ཐ་དེ་ལེགས་གྱན་ཁ་གི་སམ་མི་སྐོར་ལེགས་ཤུ་གུ་ན་ཁོང་གི་མང་ཚི་ཤུ་ཐུ་ཀོ་ཐ་ཐོ་དི་བེ་ཅི་ཕྱ་བེ། ཁན་བྱས་ན་ཁོང་ཆུ་གི་ཁེ་པོ་ཅི་ཁོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ན་ཏེ་ཆུག་ཤེ་ཨོ་བེམ་ཁེ་པོ་ཅི་ཁོང་གི་ལ་ལེན་ཕྱ་དེ་ཧེ་པོ་བེོ་ཨོ་དི་ཕྱ་ཐོ་ཁིམ་ཁེ་པོ་ཅི་ན་དི་ཐ་ཡང་ག་ཐུ་ཀོ་ས་ཅེན་ཧེ་པོ་ང་ཅ་གི་ཐོན་ཚུ། ཐ་གྱན་ཁ་ཀི་སམ་ཐུ་ཀོ་ཐ་ཐོ་དིང་ཁེ་པོ་ང་ཆུ་ཁྱ་ཕ་དེ་ཧེབ་བེ་ཨོ་དི་ཕྱ་ཐི་དམ་ན་ཐོ་དི་ཐ་ཐུ་ཀོ་དི་ས་ཅེན་ཧེ་པོ་ང་ཅ་གི་ཐོོ་ཆུ།